ཐུཊསཕུས་ལོ་དེ་ནག་ཆ་ཁེ་སོ་ཁུ་སེ་ལབ་ཏོ་ཨིན། དེ་སོ་ཁུ་དེ་ནག་ཆེ་མེ་ཆེ་ནང་ཁ་སེ་མེ་ཕ་ཆེ་ཕ་ཏོ་ཨིན་སེ་ན་དེ། ཐང་པོ་དེ་ནག་ཆ་ཁེ་ནི་མེ་ཆ་རང་ཁ་དེ་མ་ཇང་ན་ནག་ཆེ་ཁ་ཁ་བོ་ནམ་གཤ་ཧ་པོ་ཨིན། དེ་ལེརེ་ནག་ཆ་ཁེ་ནི་མ་ཆེ་རང་ཁ་སོ་དེ་སོ་པོ་གཤ་ཧ་པོ་ཨིན། ཨོ་དེ་ཁེ་ཕ་ཞྭེ་ནག་ཆ་ཁེ་ནག་ཆེ་མེ་ཆེ་ནང་ལོ་རང་ཁ་སོ་དེ་སོ་ཁུ་ཁེ་བསྟ་ཤ་ཨིན།